Bueno en colores ɨó: ja kuijɨn, ja kua'a, ja tuún, ja nchaá, ja ntií, ehh ehh color io forma nu tuú siwi te ka ka'anyo gris te ka ka'anyo jɨn español <hesitation> ɨó inka ja ntií nchaá, ja kua'á ja kua'á tuún, yuan ku color ja kajatiún ñuú ya'a jina'ana.